Menurukku iyyaq maggunai yetu umuruq-umuruq kalloloe makkulia nasabaq purani massikola wettunna SMA narekko purani nalaloi essengngi assikolang yasengnge SMA nappa engka pattujunna melo makkulia tetteq i <noise> magguna.